اه هو انا راني هاكا نحب الموسيقي ونحب الرسم في زوج اما نميل شوي للموسيقي يعني هكا الواحد عنده شويه صوت مليح اما الرسم راهو معاه وانا ما نعرف نرسم وما نحبش نرسم صح نحب الصور هاكا الله غالب راهي الموهبه تالرسم ماعنديش الرسم بس الغناء يعني احنا نميلوا ليه نحنا الشباب.